ක්‍රීඩා සඳහා මුදල් ඔට්ටු ඇල්ලීම <hesitation> ඇත්තටම මම <hesitation> පෞද්ගලිකව ප්‍රිය කරන්නේ නැති <hesitation> දෙයක්. නමුත් <hesitation> අද <hesitation> රටේ ලෝකේ <hesitation> ගොඩක් තැන්වල <hesitation> ගොඩක් අවස්ථාවල <hesitation> එවැනි දේ සිදු වෙනවා <hesitation> ක්‍රීඩාවන් මුල් කරගෙන <hesitation> මුදල් <hesitation> ඔට්ටු ඇල්ලීම <hesitation> සිදු කරනවා <hesitation> සමහර අවස්ථා වලදී ක්‍රීඩාවේ ගෞරවයට <hesitation> එය බාධාවක් වන අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු <hesitation> ඒ වගේ ඔට්ටු අල්ලලා <hesitation> තමන්ගේ <hesitation> මුළු සේසතම <hesitation> නැති කරගන්න අවස්ථා පවා අපි දැකල <hesitation> තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> පෞද්ගලිකව <hesitation> සූදුව <hesitation> කියන කාරණාව <hesitation> මම <hesitation> ප්‍රිය කරන්නේ නැති කෙනෙක්. ඉතින් <hesitation> ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් හෝ <hesitation> කුමන <hesitation> අංගයක් වෙනුවෙන් හෝ ඔට්ටු ඇල්ලීම <hesitation> ඒක <hesitation> අනවශ්‍ය වැඩක් විදියට තමයි මම දකින්නේ.